Ipuere vaera aguiyeara ñakañikañi yaiko oime ko jeta mbae rupi ipuere vaera yaja ñavae, yande ñanekirei yaja ñavaea rupi, oime ko kirai oyeapo vaera mapa jare ipuere vaera jokua rupi yande kiraita ñae yaja vaera yande yaja yaikoape jare jokua yaiporu yave, yaja kavita ñavae jokope